साइकिल होसी चाले की। जे पेदल ने चेन रोहे ने। ये टायरा ने रोहे। चे काई एक साथ जुड़ी रोजे। सत अपना अगर पेदल मार जे ती फोली चेन। काई एक साथ अटके ने होते होसी। चाले ने जे टायरा रोहे चे सूप फिरे। गुलमूल फिरे ती ये तायरा भी फिरने बाज जाए ती ये ते होसी। करें ने ते चे साइकिल ने चाले होसा करें। ने साइकिल चाले ने होसा हीने साइकिल मार काम करें। साइकिल मार सीट भी रोहे। हिंडूल भी रोहे, ब्रेक भी रोहे टायरा ने।